<hesitation> כ'ווייס נישט אויב מע- אויב ס'איז עטיקל צו ניצן חיות פאר <hesitation> פאר סייענס, <hesitation> אבער, כ'ווייס נישט, איך האב נישט קיין אהנונג, <hesitation> איך טראכט וויאזוי- וואס איז די אנדערע וועג עס צו אויספרובירן אויף מענטשן אדער וואס נאך? כ'ווייס נישט